Nti bank anaa sikakorabea yɛ baabia abane agye atom. Na afei bɛde nhyehyɛyɛ agu akwanem sɛ wode wo sika kɔto hɔ a wowɔ ahotosoɔ wɔm. Na afei bibiaa ɔnsi wo sika no bɛyera. Ɔwom binom wɔ hɔ a bank bi tim gu deɛ esiane sɛ bɛanni nhyehyɛyɛ a abane de maa bɛ so. Nso neɛ nnim ne sɛ bank deɛ ɔyɛ baabia pa a ɛwɔ sɛ biaa de ne sika kɔto. Sɛ wɔmfa nyɛ adeɛ bia ohia wo animuanimu paa dea ne wode kɔto bank a ɛno mmom bɛboa wo. Nti bank baabia yɛkora sika no deɛ nnipa dodoɔ naa de bɛsika kɔto hɔ. Ne bɛwɔ ahotosoɔ wɔm nso sɛ bɛsika no nyɛ adea biaa bɛfa adi. Berɛ biaa ohia biaa no ɔkɔ a ne nsa bɛka. Na afei ɔde akɔdi dwuma ɛwɔ sɛ ɔde di a ne berɛ nnya nsoyɛ no.